Aan ujut ukulo biring fuléhéhi kun jaraam ufaak ùmarok bakané bacé ubuto aw békanbo nurok bujajak doon gabaak gaan noomé niyo tang acé nañoñoow do majagut naw nurok té bakané baan noomé nékaan bujajak tang bo bujagut mé yo écilmé niloob aan ujut ubaak jaraam ufaak bakanut waaf wa jagut ani waaf wajajak nukané pépé acé umubo ho béñoow waan aw ukaan mé ujagut marok lét bugaan pépé nak gunoow mé wa jakmé hani bakanéri bujagé gañumuti mé go béñoow to mukojikoji aan diit bugaan pépé nak gucaméni bugagu béfoyi bugagu gucaméni.